Nagõl om otsast häste terräv ja vassar om rassõ. Nii, et ku saq vasara kõrraligu huuga lüüt, sis tä and peris pall'o jõudu ja ku tuu kõik jõud lätt sinnäq häste terävä nagla otsa, sis tä lättki puu sisse.